Nzòw-djá dhó ddu njèy ndaní à kwo nzòw tsotso tsùwdha nà ngǎjìní ì dyási dhí njuwdha kàó? À jì ka gwíy fú nzòw Ddrà mí lò nà

Ddrà nzz̀dha dhó mà tsotso kwo ŋǎchú cha ka dho ndanà shú ní thíy ndèymí li thíy kìdha nà cha mà nì dǎ klǒw ní nzadha mí sâ nà? À dho ley mà dho dey lò bbàdha nà mà kàó

Ddu dhò à ní lǎní nyi bbǎ cha ndèy njèy nyi ngǎjìní nyi dyási dhò Fúlò mba nì jǐ likà ó

Li-gwiydha kwó màdhí bba ó dhìydha ŋǎchú? À lêy màdhí nzòw nì nyǔ'wiy nà à lêy bbalè nì lǎní njí chǔw

Nzòw dzúw ní ŋá dzuw jì nyìdhí bba ó nzòw bbí nì mupira

Ddudhò dda ɦuwdjò ní tǔw nyìdhò mbdha nà wánì ddu ró? Dda bbú nì bbalè dhò klôw njí njèydha mî

Ddǐnì mí lò lí bbalè dhí rù thódha jì rónga ŋǎchú Uganda ó? À lêy bbalè nì lǎní rù tho ì ró

Nza ó njí njèydha dhò nyi njey ní njí ŋá mbrkpa jì nǎ mà njey nì njí jow nà njàddî sâ

Ya nyi nì nyi mb dhi nà ro nyi njey ní ddu? ma ra nì ddǎwà-dzà ò

Uganda ó màdhó silimu mí nyádha rr ŋǎchú à kà mà bbǎ sádyì ní ddiy lidha mà kà ó

Ya nyi nì ngǎ nyùdha ní ddiy nà cha ŋà ndèy kâ nì nyi njey ní ddu ma bbi nì nza

Tsùwdha ngǎjìní njuwdha mí lidyási kà ó nì mí lò dhó nà ŋá ngǎjì ní nga mbà màdhí bba ó à dho gbu nya màdhí bba ó

Mbwa mí lò tdrǎdha ndeyli dhò ndeyli mbǔ ndèy ŋǎchú ndèymí à dho ndèyli thíy mí nga ddéydha pèy ŋǎchú? À dho li ndòdha mbà fú ndeyli mà kàó

Li gwíydha mí lǎní nga ní ddu nyìdhí bba ó? à léy nì nga dhiy nì ndèymí à léy nì bba ó nzòw nyú pu nì ndèy

Mà dhó njí njèy ŋǎchú intànèt nà màdhí njanja nì déydha ó? À ka mà déy wánì nga nà MB léydha nà màdhí sǐmù ó

Nyi ní ddu nà bbǔbbúnga mí chǎy mbr̀dha dho kwíy ndèymí làli

Nyi njey ní ddu nyi dhí déydha mí sâ ó ma nja nì filimu ndèymí ma bbíy nì

Nyi njey ní ddu ya nyi nza ro? Ma gbú nì marónga ndèymí ma hiy nì

Ddudhò à ní lǎní kpaní ndrǔ dhò ndèymí dhì ní ndrǔ nà wá ndrǔ ddéy ì silímù róddù? Ndaní ndrǔ tsǐ ì za ónga nì ŋǎchú ddiy

Kǎwà bbìdha dhó màdhí bbalè dhí lǎní deydha djì li ŋǎchú à mba nì màdhò mbr

Nyi njey ní ddu děy nzá nyi rà ɦiy ní? Nzá ma rà ɦiy ní ma nzz nì Ddrà

Nyi ní ddey dhì nzòw ní nzòw cha ì nì nyìdhí bba ó nì à jì ndrǔ rǎ sòmù ò ndèymí ddudhǒ ndaní ndrǔ nyútey ddí pǔ ndèy ndaní ndrǔ déy ìdjú ìníddù ya ì kòw ì ìdhí bba ó ro

Nza ó njí njèydha dhò nyi njey ní nji ŋá mbrukpa jì nǎ djow lupanga sâ

Ŋá nyû jì ní ndey cha ma dho nyù ndaní mà rónga déy lǎní wánì ddu ró? Kú-chù, zǎ, shu

Déydha dhì nà rwo nì mí lǎní nga ní ddu kpaní ndrǔ dhò ndèymí dhì ndrǔ dhò wá Uganda ó nì? Rr̀dha dey nì drá ndrǔ kàó

Mà dhó ddu njèy ndaní ìdhí cho nì dròdró nì bbalè mbr ì ney ì dò ka nì njěy nì bbalè níchu màdhí bba ó? À ka mà bbú ndrǔ dhò mà nì ndanà nì ddiy mà njěy ndrǔ dò wánì nga nà

Nyi dhó cha ndèymí ddùwnì tsùw ngǎjìní ndèy dyási dhí njuwdha kà ò nì li dho ŋá ddeydha bbu ndaní fú li kwó ndanà à tsotso à kà ma dhǒ ngba dja dho à kà ma kí à thíy Ddrà mí lò nà

Tsúw gbòdha Uganda ó nì à lí ní màdhí rakpa ó vi ronga ŋǎchú à léy nì ji kwó nì nzǐ

Dudhò à ní jǐ ka gwíy dùdú ní nzòw cha ì nì màdhí bba ó nì silimu mí lò na à jì ka gwí ndrǔ ndaní ndrǔ tsǐ silimu mí ngǎjìní nga

Ya ngǎjìní lò nì màdhí bba ó ro à jì li djùkpa ddàdha-dja njěy ddǔ? À jì à njúw bbalè tsò

Ddròddró ní bbalè da ní ŋá nzadha jì ò luw nyìdhí bba ó bbiydha mí tuw ngú nì klǒw nga nyùdha mí tuw ddí nì klǒw

Nyi chuw ní lǎní dda ŋǎchú nyìdhí bba ó? Lǎní dda ma chuw nì kǎnú óddù

Nzòw djá dhó ddu njèy ndaní à kwó nzòw tsotso tsùwdha nà ngǎ-jì- ní nzòw ì dyási dhí njuwdha kà ó à kà à dhǒ ndrǔ dhò ngǎjìní njùwdha sa nì bbalè

Ngèy tdràdha ɦuwdjò ní tǔw ŋǎchú màdhí nzòw dhò? À léy nì màdhí nzòw tsinì ndrǔní lò ndèymí njanja nì lò nà

Liro jǔw ó nga njàdha wá nì nga nà nì mí lǎní nga ní ddu à léy nì mà tsi nì mà zá ó nga nì lǎní ddiy

Ŋá bba ó tsúw tsi jì ní ndey Uganda ó cha ndèymí ddǔwddǔw ní ngá nì lǎní ndèymí à nì lǎní lirónga thidha dhò cha ndèydha sukari mî djòluw nǐ anànási màngo

Tdra màdho děy nyi dzz̀ tdè nyǐngá nji tsò djú nì simu ro nji njèydha simu nà shì madjò luw

Ddrà-dzà ó njíy njèydha-djá ndrǔ dhí njí ní ddu nyìdhí bba ó? Ndrǔ dhí njí njèydha nì ndrǔ tdrǎ Ddrà mí lò

À léy bbalè ngú gbu ní njàddí ndrǔ dhí ddiy ddǔw wǎthò luw ì bbì nga nì fúddiy lêy bbalè nì gbù fú ndrú dhí nyû nì ngǎ fú ndrú dhí lǎní ddiy ddí nì ngǎ

Fú ndrǔ dròdró ní ndrǔ njúw fú ndrǔ tsò à ndǒ fú ndrǔ dhò pólìo ndaní à dá fú ndrǔ fú ndrǔ tsǐ ndanà bba ó lò

À njúw fú bba ó bbalè tsò ddìnga ó ka à těy fúndrú nà lò à ká fú lò dhò fúndrú dho cha ngǎjìní fúndrú nì njěy nì fúndrú ka bba gu fú cho ó

Ma pbò nì matsá ru lǎní gbúdha nà gómànà pǎsi nà ndèymí wánì nga nà à déy lǎní

Mà njey nì njí djow nà mà bbi nì ndanà nza mà njey nì njí lùpángà nà fúnì tsúw pwódha dho mà njey nì njí sâ nà fúnì tsó pwòdha dho mà njey nì njí lǒkò nà hwô hwòdha dho fúnì mà njey nì njí ndanà nì ddíy mà chú nì fu

À jì nyi njúw nyì tsò ddǐngǎ fú li djú ka těy lò nda fúli bbǎ fú ndèy jì à le fúli mà nà nyì ká dey jǐ nà nyì déy jǐ nà nyì kàó ndaní lò déy ngǎ nyì kàó

Fú ndrǔ njey nì dhǐy fú ndrú tha nì tsúw fú ndrú bbi nì nza fúndrú ddow nì mèddá fú ndrǔ njey nì ngéyngéy ní dhǐy tsuw tsi jì fú ndrǔ ddow nì à ddá nì fú ndrú dhò frǎnga nì

Nzánà à bbǎ mà déy ní zòw nà nzá nà à rà ley màdhí nzòw djú skul fiz bbúdha rà ngu klǒw nzánà à rà ley mà ró gbǔ rà dey bbwiy bbalè kà ó

À ka ndrǔ thǐ ì wá nì nga nà ì ddéydha nà à kà ndrǔ ddéy ìdhí djùw ó nga wá nì nga nà à jì bbalè bbǎ bbǎlà njèydha dhǎní nì